जो नशिली दवाईया हो तेतु ली आमे कोसी की भावना शोकि ना बदले। एब कोसी की कोटुई का कोई दुख होला तो तेसिक नसीले चिजा खिया पिया करी तेसिक बेरी तेतु भुल्नोक शोकि ना करे।